Ganey guyuy sped mi gier ñiñi sloc mesh cariño, metch an macoig nii ndiem pues, ndiem pet apa pandiem mic, me tan ma muech cariño, mesh cariño pajaw it piet me jan nii nepien nat pic me pasloc alegre mi sac cue net not, cue apiw at not pet quet niw pet quet per amigier me not que mi not apillac yu lama languey apipa cue alle co animal toque modo nanguey.